طبعًا النشأة في سلطنة عمان، وتحديدًا في مدينة صغيرة تشتهر بجمال طبيعتها ،وثقافتها الغنية ،الوضع هناك كان إنه طبيعة مليئة بالجبال ،والشواطئ وكنت استمتع باللعب في الهواء الطلق، بيئة اجتماعية متداخلة، <hesitation> اكتسبت التقاليد العمانية الراقية <hesitation> الأسرة المحتضنة ،والتعليم الدافئ.